Pues primer aj djüineat tiülcaj quiej nipilan arangüw milagus nüt nipilan pues tiül cajquiej ajiüngüw angüniw tuan olonoaj xow ajlüic iend ningüy apac iend cos sabwen tuan aquin xowayey olonoaj ajpuüit mbaj ajuexonajnej porque neáwan owilxiel ayacüw mbaj awüw nijuch uj olonocaw lamban anocaj xonajnej tuan tiülcajque arangüw milagus nüt nijuch monguich xowayey monguich ajlüiquiw alecr porque niwew ambüw üequiwxowayey acuejniw üjchiw niwew porque guiey milagus nüt niwew olonoc caj arangüw milagus nüt neáwan mümamaran ningüy neáwan montaj alque majiür micual üjchiw niow xowayey acuejniw. Uxiw tuanbaj porque pues niwew a imicaj niwew olonoaj milagus nüt tetaran tuan arangüw milagus nüt niwew olonoaj de juch muntaxuey neawanijuch muntaxuey tuan arangüw milagus nüt niwew olonocaw milagus nüt nipilan janajiür nipilan uieien andeowüw arangüw tuan mimilagus nüt más ticüy per arangüw tuan olono ieicaj de jjuolonocaj ajwüc más todavi ndójo lonojaj ien es te de lagus nüt milagus nüt quiambaj ningüy nipilan este arangüw chaw parnipilan janien tiel lagus nüt apeayiw xow ayey muxijc arangüw chaw niepop arangüw nitiel amb awijch monüx. Amb nijüch munüx tuan amb montaj nipilan ajieng angüniw xowayey nüt nde lagus nüt arangüw ningüy indoj olonocaw nde arangüw este de mundeow ambüw majawüw mimamüw miteatiw janchindeow ajüyiw mbaj acüyiw spues ayacüw pom tiül miwxiet mundeow y olonocaf quiemmüm neat tuan nipilan arangtuan este lagus nüt angüniw twan arangüw xowayey acuejniw paramüetiw ajlüiquiw maquiaj neáwan micualüw.